في أحد الأيام، صغّر ساحر ساحر نفسه عن طريق الخطأ أثناء تجربة تعويذة جديدة وجد نفسه في عالم مليء بالمخاطر حيث كان عليه مواجهة حيوانات صغيرة أصبحت تهدد حياته باستخدام ذكائه قام باستغلال سحره لاستعادة حجمه، وبعد تلك التجربة أصبح أكثر حذرًا أكثر حذر في استخدام سحره، وأدرك اهمية القوة والتوازن.